Lau-lau úh ñu áh-áh-ah jo ain naum cha aig jai shia tai tá shiu lau-lau já lá áh óh fu lau áh gié tsá joh shia la zai ta shiu chiu mü báh aig áh oh táh bá óh main jóh main-main báh gá chá gi co sa muoh jó nain jo óh chein gi ba kieh, au depende éh shía láh éh-éh óh fu báh oh fu au bá noh chiu oh fu ja láh tá gi shiu chí cóh záh muo au bá no ha ta gi pues tá gi dá oh, ba no gá ta chái oh por que cuaih óh pues buoh gi shiu táh, táh zhiu nain taum sáh muo có zá muo taum zá muo óh fu jó oh la jo lá aih muoh lá go bá náh gá cha li cuái, bpah náh ga táh li cuaih jóh-joh buoh gi táh chí jó por que cuai oh, jóh laih oh éh báh muo noh la góh láh oh ba éh úh ñi gá tá ba no gá tá uh ñi chi ca lau báh no gá ain oh tain noh li cuaih jóh buoh main náh taum oh naig jo por que toih buoh jo-jo éh li ga tein naum li cuaih laih bá no ga uh yiah uh ñi chi oh. Jo óh éh buh muoh shiu lá gó la aih muo shiu tau nain mü la góh peh ná uh yáh úh ñih do la oh gi go ko. Óh fu óh tó li cuaí aú náh cháh li cuaih tsi bu no oh gá cha dá ni mesa jóh láh go déh taum nain múh táh main taih chiu mú joh óh chein gi kiéh láh oh laig ko oh fu laig ko uh ñi no, úh ñi no na buh no bain cuáh jo ba no ni gá uh yia oh cuá taum jóh náh uh yia taum tsi íh la joh báh na ga cuáh náh tain tsá ni cuaí joh gia táh tsi táh kó sáh muoh la joh óh éh la go lau li-li la aig muo láh go gi lai coh-coh gáh la óh fu có, la oh ji nah máh náh-náh cháh li cuaih tain naum li cuaih oh la góh lauh muh bá no éh mu máh gá mah jó éh mu cha oh fu máh jo-jo sai jo-jo toih buoh bu no ain naum zaih toi buo jo náh tain naum li cuaí jó-jó la go báh- báh zaih cóh toi buoh pero main nah do oh náh au oh au na tain naum li cuai tsi bá nola go la joh láh jo ko gaum, báh noh éh gaum chá buoh ká lau oh jo tain naum li cuaih jo-jo la goh táh gi gaum nain múh náh calau, jóh pero main guinn ji nain muh náh tain naum tsi li cuaih auh tsi li laih muho oh gia táh búh no tain tzá li laih muo ytáh oh li tain tzá lilaih cuaih táh gi shiu bá noh tain naum li laih muoh. Láh jo laih ko áh láh, <noise> tain óh fu úh ñih áh gie tsá lá oh ko gaum lá óh-la óh ná máh tsá buoh gi tá uh ñih cháh aig la oh ñih shiu pues laú áh muoh tsá la joh náh tain tsá ni cuái au, táh li cuaih cosa áh gieh tsáh lau oh fuh lau bá éh ain naum buoh tá chi oh náh táh muoh li cuai por que bá no náh ká lau jo oh la góh muoh noh la goh oh chein gi dhe taih tsá aig, jo- la jo laig ko áh la áh gie tsá tain mú tain já lah úh ñih já la óh fu já láh- ja láh gie tsáh lau-lau kó bu no éh, éh oh naum já láh áh gieh tsá já láh óho. La lai náh tain tsah ni cuaih lau naig báh ku náh naih goh main-main cheih no jo náh úh chiu oh jo-jo por que báh noh jo uh chiu náh la do nah jo láh goh chih lah go nain de lauh báh main cuai oh ih uh chio saih oh shiu oh já lá pah naum bá no éh naum geíh oh-oh tó chai refri maim yoi- maim yoi naih zaih doh auh cháh li cuaih joh oh la góh auh ziih gi éh, jo óh gia nain laih tauh chaíh refri tah gi chi oh tain tzá li cuaíh jo oh la goh láh jo laih ko já láh uh ñi gie tsáh láh oh náh máh tsá oh táh cha tsáh tsi báh no náh ca lau bu o no náh buo ca lau go la joh ba no náh. Jo oh éh aih táh oh láh gó muoh noh joh bá tain tzah ni cuaih auh báh na gi li cuaih joh buoh gi shiu táh láh oh laig ko aih, láh oh oh laig ko aih lau ain no ba, main yoi náh tsá chi oh jo-jo bá no ain naum táh chií oh náh nain oh jó main yoih tó chai bolsa main yoih nain ho jó tó chai bolsa tó li cuaih báh no oh ja ta li cuaih jo bu no la chi, buo no ga táh aih la chi li cuaih jo aih la jóh yíah joh oh jo chein gi déh tsáh chem muoh déh tsá pero ni-ni cha muoh kieh ba no nain yiah joh laih casi bu noh nain laig la oh, oh náh toh li cuaih aih ba muo ba muo nain chií main yoih nah ná to chai bolsa náh tóh li cuaih au li laig muoh jo la oh buoh tah chi toig tzai táh na-na táh li laig muoh jo la oh laig ko áh láh áh gie tzá táh buoh laig bu no tha, bu no tha li laig muoh ahig áh la jo cuai shiu li laig já la áh uh ñih jai tiempo la oh dá ñi oh giá la góh.